Sɔ a wɛɛ mɛ nya akɔ ee sor ile eghe tèn kèn i wɛɛ kɔ sɔ ee a lu pya sɔ togo lele sɔ ee nɔɔ m da ka ne mm bee kɔɔ ale pya na gbo i bee kɔ sɔ a kii loo ee nu i fo wii kén lo nu a zii doo ne kèn ale doo i wɛɛ le a kɔ kèn lo nu kèn i wene ba fo doo ne kèn i zua a bie loo doo a lu lele sɔ i bee le u-ghe tén kèn aa kɔ ee ne na ka ale na kooh i bee le a kɔ sɔ ee a kii loo nu yaah fo a lu lele sɔ i wɛɛ kɔ asɔgor i bee kɔ biɔngon i wɛɛ gbe nee gbe nee ee i wɛɛ tuuah naghe nee i wɛɛ bèè bèè sɔ i bèè kɔ wɛɛ kii loo nu fo wii kèn i nii loo ee le doo kèn i nii nu kpe dee doo o bee suatoh bu ɔ ue ani ee ɔ akpakpuru le dèdèn o nu le alu nu i bee kɔ nua sɔ sa eere ibu sa kpe i loo ee nu i fo ikɔ isɔ i luu luu oka luu luu ine i wɛɛ ké ghe nwg a lu nu a wɛɛ nya sa wɛɛ ne eebu ee deden sor okɔ pia sɔ ikɔ lorgor ue a kii loo nee aba lele sɔ nu i fo wii ne kèn ton doo ne kèn i le tɔ̃ doo. M wee ne nee pya nwii a lu nua ɛrɛ bu pya nee kɔ m parra gba nu ee lo nua su mɛ loo samɛ nya sa bu mɛ ɛɛ kɔ m gbaa nu leele mɛ tam o bee siue mɛ m parra nor sa nuen nee pya dorna nee sa lu loo ba dee nu tema loo a niee alu na nu ɛɛbu sa m sor ma gba nu a dèdèn sor nɔɔbee i kpugi ba mɛ doo mɛ a nya mɛ sa mɛ su loo nɔɔ bee m sitan loo tugah loo a kpemɛ loo a kpemɛ loo sor maa dee loo kpugi a doo kɔ gba nu nya mɛ kaana kaana pya nee a ya lo nu ale kaki ale beh loh ale turakèn behloh maa gba dèdèn eeh sa ba ya sa ɛghe bu ba aa ya kunna tɔ̃ Bani ya kuma kerekera kèn ee ba ɛrɛ doowa nu sa a lu nu a mɛ ɛrɛ bu lo gba nu su mɛ loo m wɛɛ fo naghe nu m wɛɛ fo a kpakpuru i wɛɛ m bee zii sor yaa wɔ loo nam sa sa dee a teria loo sa ee ka gah nor i kpagii dèdèn ɛɛ sa tere nia bu sa ɔp sa kwa kennekèn ue lɛɛ le sor yaa kwa kén nekèn ue lɛɛle i buetèn sen kpagin kèn leh i si wɛɛ doo a kpo akpakpuru i kpar i kpar i kpar sere kèn ue ii bueten dɔ kèn sen dɔ bana kɛp akpakpuru ̣. A bee lu lu a wɛɛ nya sa i nya ɛɛbu ee sor i su sa mue mu i bee fo ee bu awi-ue sor yaa agra dee sa yaah ɛghe tèn kèn i buete kɔ kɔ i bee si ah wii ani-ee mɛ nu i fo mɛ ale i kɔ alu lee i wɛɛ kɔ loo ale eezii alu nu i bee keghe sa i ne eebu ee dèdèn sor i wɛɛ kɔ lorgor pia sɔ alu mua wɛɛ mɛ ɛrɛbu sor m si bu ue sa m mue kèn na akpakpuru dèdèn nu i fo le doo i wɛɛ kɔ sɔ wɛɛ keghe alu mu wɛɛ ɛrɛbu lo alo naa le o gbi kèn o doo doo o zua abie lɛɛ loo o si tam loo doo kɔ a kpè dèè sa a le alu nu a bee mɛ ɛrɛbu i wɛɛ kɔ wɛɛ keghe nu i bee kɔ nua sɔ lo naa ɛrɛ lorgor dorna nu i bee kɔ mua sɔ nyor bee i bee kɔ ue loo nee ee i kɔ biɔngon i bee kɔ asogon i wɛɛ kɔ kpaa nu ee ne i eebu i wɛɛ keghe ee loo nu i fo wii ne i kèn tɔn ee tah bee i nya sa kpaa kén i wɛɛ kɔ sɔ doo lo i wɛɛ kɔ sɔ loo ee keghe aw le alu nu le nu o bee fo ne nualo bee fo zii a lu nua ne ɛɛbu kɔ nu o bee fo wii ah mɛ ale mɛ nu o bee tugah loo mɛ ale mɛ nu o bee zii nam loo mɛ ale bua wɛɛ ɛɛ a zii sor o ina bu sa o mue nu o bee fo wii le kén o bee sere doo